lanyi meɗen keddiɗi ɓawo enen fulbe lenyel ene gide enen fulɓe lanyol hule giɗe nafa muɗum, <noise> noy nafa muɗum. Noy jongode muɗum sunnori, <noise> minen ni ɗo lanyol ngol min ɓuri ɓattontiri e ngol tawa hausankoɓe. Nohye hausankoɓe waɗirta nyiri maro ɗun ɗon huna non ku lati e sunnuni e weli. <noise> kamɓe wodi nyiri maro, maro toɓe kebiɗum ɓawo maro bisama sottama fa labi. <noise> sai ndi jonge fa ndi ɓende <noise> to ndi bendi kayri endi hurbo ton, toni hurbama sai ndi lato nyiri <hesitation>